ضعف المال طبعا لأنه ضعف العمر ايه ما بسوي شي بكون عيوز خلاص بموت ما بقدر أتحرك ما في شي أسويه أما بضعف المال ممكن أعيش أضعاف الراحة الي كنت بعيشها ممكن أتمتع بحياتي أكثر ما كنت بكبر في العمر وما عندي فلوس هاي يعني شي منطقي بالنسبة حقي